Na nlquieꞌntyjo̱ tsꞌaⁿ na nncꞌoom tsꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ na ya na mayuuꞌcheⁿ na xcueeꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ chaꞌtso xjeⁿ chawaati tiempo mandyo na xo xoquintyjo̱ tsꞌaⁿ na nncwandoꞌ tsꞌaⁿ na ljoꞌ ee yocheⁿ na mꞌaaⁿ nnom tsjoomnancuewaa maxjeⁿ niom chiuuti na nntseiliooꞌñe tsꞌaⁿ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ, naquiiꞌ chiuuwaa na wanoomꞌm nnom tsjoomnancuewaa cwii cwii xuee sa̱a̱ yocheⁿ na cwitando̱o̱ꞌa nnom tsjoomnancuewaa jeeⁿ macaⁿnaꞌ na nljajnda̱a̱ya na nncꞌo̱o̱ⁿya na ya ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ naquiiꞌ tsjoomya, ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ candyooꞌ nacañoomꞌ wꞌaaya chaꞌ na mañequiaanaꞌ na mꞌaaⁿya na neiiⁿya cwii tiempo meiiⁿ na majndye xjeⁿ mayuuꞌ nnda̱a̱ na nlaliooꞌndyo̱ ñequio ntꞌomcheⁿ nnom na machꞌeenaꞌ yocheⁿ na mꞌaaⁿya nnom tsjoomnancuewaa.